Italia, araky ny fahafatarako an'Italia de manana renivohitra lay hoe Roma. Mbola firenena ihany nefa le Roma fa ao anatin'Italy, zany hoe foiben'ny katôlika romana eto ambonin'ny tany. Anisan'ny firenena manana an'zay fitsaboana tena faran'izay raitra ihany izay koa ny italianina ao aminy.